Ewa i fermeture zany ampiana- ampiasana amin'ny zaka maro e ein! _x000D_ Ohatra za zao misy fermeture za lehilahy patalohanakay misy fite- misy fermeture azonao? _x000D_ Kôfa tsy tianao ho hitan'olona zany zaka, enta-be aloha io, basy asivo fermeture zany zaka io; na koa i kitapo kôfa tsy tianao alain'olo zaka anatin'io asiavo fermeture zay zan- <hesitation> sokafo ein! hidina.